Za zen̈y tsy mahay mamatotro kiravaty io e. Ia, fôtony zen̈y za tsy man̈ano bòka iô koa olo man̈odidin̈y za zen̈y tsy matetiky man̈ano zio fa tsindraikindraiky fo. Mety lera koa fa misy man̈ano in̈y ndreky zen̈y za mety mahay izy fôtony tsy tsy sarotro zen̈y zio.